﻿Adkak badai nak iwanik amgu gawakchi kima gapatki əmyak idkau yau gabadai əmda zinaga ma Litirin, Talaku, Laraba, Lamisu, Jima, Sibdu, Ladi.